إذا يسألوني ويش أب- أبغى أسوي عقب عشر سنوات، أني ما أعرف أجاوب هذا الجواب، لأني أمم لو تسأليني قبل عشر سنوات ويش بغيت أصير، كنت توني مبدية جامعة، جان ما أقدر أقول ليش أني اليوم وين وصلت. ولو قلتوا ليي ويش أبغى أسوي عقب عشر سنوات، أني للحين ما أعرف أجاوب هذا الجواب. رغم إني واجد عندي أحلام وطموحات.